<hesitation> Biby <hesitation> mihaza androandro alina: <hesitation> fosa, de piso a, de lambodia, de de vorondolo; de <hesitation> fomba fagnanaovany ananjy a satria izy eo amin'ny am- androandro alina izy mahita sara be si masony mazava de eny koa mivognivony, eny mivonivony a de tonga de azony zaigny raha ilainy avakeo.